أصله يكون موضوع معقد وفيه آراء كثيرة من الناحية العلمية يقال أن الكون بدأ من الإنفجار العظيم اللي صار قبل حوالي ثلاثة عشر <hesitation> وتمانية من عشرة مليار سنة، هلإفجار على الفضاء يتمدد <hesitation> ويشكل النجوم والمجرات، لكن في نفس الوقت بعض الناس يؤمنون بنظريات دينية أو فلسفية تفسر أصل الكون بطرق مختلفة.